اه من رأيي المساهمة في المجتمع اهم. لاني اذا جعلنا مجتمعنا مكان امن وسعيد. هذا بيزيد سعادتنا وتنميتنا. وانتاج المجتمع اكثر. لازم نفكر بغيرنا. وما دايم نفكر بنفسنا بس او نكون انانيين. لازم احيانا يكون النظرة للناس حوالينا